ईस्ट, साउथ आनी साउथवेस्ट जाग्यानी साधारपणान उष्ण, दमाट आनी पावसाचा आसा सुध्दा नॉरथाक चड करून सुक्या आनी वरो आस्ता। यांग्त्झे न्हाय जी नॉरथाक आनी साउथाक चिनी हेंचे मडली विहाजां रेखा आसा गिमाच्या दिसानी कडू थंडसान सावन गिमाच्या दिसानी सोंसपा सरकी उष्णताय मेरें हवामानांत बदल जाता।